Parai kek uvek eh barang oluek buek sigup baja an peguman oleuk eh kejuan oluek bawang sorai ngeluno barang yah pogah nalek oluek yah eh ngeluno oleuk yah tinepun oluek

akouk juk koluk um jadi kelunan yah berguna, jadi kelunan yah jiak, lobih jiak, yeng senaru, yeng senalak, yeng kesat, yeng nanouk kitouk kitey

Yeng pun yah mah malai nale'erk, malai kinan amik. Yah pun sineh, yah ineh kinan amik, nale'erk amik ; yah pun porer amik sineh. Yah yeng pun kinan amik ineh, yeng amik kuman eh. Yah yeng kinan amik ineh, sajak yeng kinan amik. Yah kinan amik ineh kek yah nale'erk, kinan amik.

Pengejian neh eh nanouk kik dalem urip kik ineh tong akouk, dan kek padui dan kek mongen laker, mongen penat, mongen malat, ineh pengejian bagik akouk.

Pinek adui ulouk sagak, ulouk menari, ulouk joget, ulouk menyapik, ulouk maen geta, ulouk lagu, ulouk poso. semua adui ineh koluk ulouk. Ulouk koluk eh pukuk adui ulouk bi neh dukuk neh keroja ulouk bi neh. yak koluk ulouk bi neh dalem bengosak ulouk dalem lobuk ulouk.

Leterk ireh lakau ireh anag tong daleh kik ineh, leterk ireh jah ireh mengase, ireh main bon, um ireh ayuk basika, ireh tai moruk. Ineh leterk ineh anag tong daleh kik.

Kalau kelunan lagu koluk tan kik ineh, Melissa Francis, Ricky Andrewson ; ireh ineh koluk tan kik. Dan akouk menat ineh, tajak ireh ineh tue. Ireh Ponan yeng pun, ireh jin sik sik peh yeng pun.

Jian pegejian neh pun pinek yah sukat kalai oleuk dukuk neh pojah ngan oleuk keh neh ngan kat-kat pegosak yah jah pegosak boken ineh pegejian neh oleuk pinek pegosak oleuk bakeh oleuk kelunan oleuk

um mengalik yah. Dan neh pun sau mah, bik nonak nah. Dan tari'ik amik tuai sitouk erei, ayuk neh ngelaken amik ayuk neh pelobo, pelobo yah juk adui nanouk nah ineh. Mulik dai itouk neh, inouk nanouk neh monak amik lah. Yeng amik murip tatan amik kek itouk.

Yeng pun uban kik tai lak banget..tai lak berk..adui kik tai la berk tegulang ..ineh sumak akouk tai moruk, tai kle'terk..tai kelanyat tuwerk..yeng pun inouk inouk adui..

Pengoluk kik bakeh kek, avik pemotew kek, dekuk neh jiak, rajin eh, yeng eh meloku, mesigah eh, pekerja keras eh. Yah dekuk kik koluk ngan neh. Konak bakeh kek, konak lakeik kek.

Yeng pun ude neh, larui langit, larui langit, langit biasa biasa erei .. terk..kerk terk[um] piti kerk piti, pane...ineh tuwerk..yeng pun ude langit itouk jin langit langit tonen erei..yah ineh tuwerk tuwerk eh..

melakau, ayuk tai- kah tai menyalau. Akouk dan kik tai melakau, tai menyalau ineh, pukuk kek meloku. Dan kek meloku mukuk tong lamin, dan kik meloku pun adui tong lamin, akouk kolap jin lamin, kolap jin ineh. Pekuk kik meloku.

Akouk yeng sukat ayuk pon dan keik um dan kik padui, dan ineh akouk yeng sukat ayuk pon..somah somah peh akouk tai, dan kik yeng pun avah, yeng pun inouk inouk..yah nongen kik, sukat mongen pon

Yeng peh akouk mojam jakak langit tong daleh amik. Yeng akouk kale mojam peroti jakak langit tong piak amik Ponan lak itouk. Yeng akouk mojam. Jah ineh kojam kik jah yah konak- konak kenyuai, konak ineh. Yah jakak langit yeng akouk kale mojam, yeng akouk kale peroti.

um Yeng pun inak yah petiken ayuk amik, yah petiken ayuk amik. Somah somah peh amik petobang, amik pun ani, pun iting pun ani, jah awa <sniffs> ame' lakeik jau ayuk amik pani.

Adui kelunan jau yah kepilik amik ineh, kelunan yah mojam pani, pitek pani, kelunan mojam mengaton mojam manouk udang udang, kelunan sukat boleh kelunan, yeng pinek piak yeng pinek masem, kelunan mojam nyevolang piak, ineh kelunan jau nilik amik

Yeng pun lete'erk ireh anag sig tong bengosak amik. Lete'erk ireh neh maen bon, lete'erk ineh neh manouk yak sat sat sineh, dalem inouk inouk kek.

Konep kik dan kik pekirak langit marung ineh, jian konep kik dan langit marung..dan langit ineh rome..koluk akouk menat, rome langit..ineh, rasa tenang akouk dan kik menat, jian menat langit dan kik menat eh, dan kik..tan kik sedirik

Konak akuek ituek tuvu yah pongah nanuek kik ineh konak tok sobe tagoh yah pogah nanuek kik ineh brotek pogah nanuek kik ineh tan neh sulak pogah nanuek kik ituek ngan neh ngeluno paling jiak bagik akuek dukuk neh monak akuek kuman

Yeng pun konak ulouk manouk eh, dan ireh kejian tatah ireh, ulouk menyuk ireh sekulah, ulouk menyuk ireh jah..menyuk ireh samak samak sineh, ineh yah ayuk ulouk manouk eh kejian tatah rah..yeng panouk, yeng pikai..

Yeng akouk kalek mojam inouk inouk, dekuk akouk peh yeng kalek pun radio. Yeng akouk pun radio, yeng akouk peronah nat radio ngan ninik dauk radio dalem urip kik. Yah avik langit itouk.

Suket eh lalek koluk keninik kik ineh, suket Puteri Sejinjang rawah Puteri Satunbong rawah tong Sarawak siteuk malui jadi gunung jadi bek uleuk siteuk erei. Yah ineh suket koluk keninik kik koluk ngan kik.

Daven yah kolouk ayuk kik ineh, tabang sangep mengate. Yeng nimah ayuk gaon, yeng menimah yah jiak. Sukup sangep yah sukat notem, sukat ayuk, sukun eh yeng pojik. Ineh daven yah koluk ayuk kik.

Leterk lobuk pongah nanouk kik, tegayak kik, leterk lobuk manouk guak ngan tiktok ineh anah ireh lobuk pukuk amik Ponan yeng kale' pun manouk ineh. Leterk lobuk neh eh, yah dekuk kek akouk mauk eh. Dekuk koluk akouk nat guak ireh manouk.

kejian ireh atan rah kek, amai ulouk menyuk ireh pepatai, amai ulouk menyuk ireh panouk. Amai barak eh jah sat, barak eh jah jian. Dei ireh sat konep, ineh manouk ireh bi panouk. Dekuk neh kirak juk pelawen, dekuk neh kirak juk panouk ireh. Yah dukuk ireh bi kelonyat.

Le,'terk koluk kik ineh, pepauwk, le'terk koluk kik ineh..main bon, main tong padang, abin neh main pon..ineh le'terk koluk kik..abin neh main pepauwk ngan anag anag sineh bi

Yeng penganouk kik menat, petidah penguman yah jian tong batung kik. Kat semuah penguman yah dalem jumen, dalem daen kik, dan kik melauk ineh, kinan kik tue. Naseg kik tue.

Owk, moley eh manouk dekuk ireh tong dageng- tong daleh amik ineh yeng pun dageng, yeng pun penguman. Jadi moley eh juk manouk sebarang dageng eh juk nanouk ineh. Jin tangoh, jin dageng-dageng jin lobuk dan juk kejuan sajak lakuk eh dekuk yeng pun dageng ineh tong daleh ulouk.

Yeng akouk mojam yah koluk tan ireh. Dan neh akouk sau, koluk peh akouk nat bup suket Puteri Santubong rawah Puteri Sejinjang. Suket tong daleh ulouk itouk sedirik, tong Sarawak itouk. Ineh peh suket koluk tan kek, tenawai kek.

Jin lomah duman sau penganouk amik bayan ineh, samak ulouk bayan eh da itouk ineh..yeng pun konak penganouk neh..tapik yeng lalek man konak dan eh tong duman pengawu itouk ineh, dan sau, jiak..semua inouk inouk murah.. samak bayan ayuk rigit

Yeng pun sekidak nat, yeng pun nat. Ineh ineh kek nat ireh ayuk pon. Yeng pun udey. Ineh yeng pun kojah, yeng pun sekidak neh.

Pemain yak koluk nanouk kik ineh ne, main bola tampar, main bon, main ungap ngan ireh anak sineh. Kelete'erk pepauk, koluk- ayuk kik koluk main. Tei main ngase-ngase ngan ireh anak tong padang sineh.

Kutun jau pong dong daleh kik, dalem irip kik itouk yah peronah jah mabui, jah payau ineh. Yeng pun yah boken kalek tan kik konak kunah ireh sau. Yeng pun akouk kalek nat yah boken.

Owk..jiak tateg pengejian adui sosial tong daleh amik, sukat manouk ayuk amik pani tong amik petawai ngan kelunan amik lak juk, tong amik petawai ngan ireh bakeh amik, sukat ayuk amik pani, ayuk amik peputouk pebarak..jin bolah amik eh juk ineh..

Akouk posot ; monyun akouk, pogen akouk, nak inouk peh nanouk kek. owk kek, akouk posot.

Samak ineh penganouk masek kredit tong pon, konak ulouk masek kredit pon..tong anah kah jah keluak ineh kerk manouk tong pon amik itouk..samak ineh...kredit ineh nasek tong pon ulouk itouk ineh..yeng pun kojah menat eh, kecuali kalau pun pon yah kojah.

Adui yah yeng kalek pongah nanouk kek ineh, adui kek dalem konep kek, adui manouk laker, juk manouk inouk inouk. Ineh adui yah juk nanouk kik. Yah inen neh

Dan kik pongah jau ineh, yeng pun inouk juk nanouk kik. Dan kik pongah jau ineh, arap pun yah juk nanouk kik ineh, semua tercapai. Kalau inouk-inouk peh yah juk nanouk kik ineh. Dai itouk ineh, yeng kalek peh akouk pekirak. Eh dai itouk ineh, kalau inouk peh juk nanouk kik, arep eh pun jadi awu.

Penganouk kik miper kelunan menat eh dalem inouk yeng sukat nouk neh, dan neh yeng pun rigit, nak kik rigit. Dalem adui, yeng tonolong kik, yeng senavik kik adui yeng sukat nanouk neh. Keh gaya kik, keh konep kik miper kelunan.

Barang lobuk sukat miper akouk dalem urip kik ineh, pon. Dekuk pon ineh sukat ayuk kik pani ngan kelunan kik dan kik lak juk. Dan menawai, sukat nat ader. Jah, ijin ineh sukat tolong- akouk sukat tolong tinen kik mopuk. Tolong tinen kik muik eh sineh, ale eh lawu.

Yeng pun ramey, yeng pun leterk yah koleg kik. Nak inouk peh yah, leterk, lonyat, somah peh yah, koluk kik bi. Yeng pun yah koleg kik menimah kek, sukon eh jin udang, jin adet, jin lo, jin kojam.

Yeng pun konak setidak samak ineh keh ireh ayuk lobih-lobih neh ireh danag ineh ayuk pon jin morem avik dilau ireh manuek ireh mukun ineh ayuk peh ireh tapik yeng koluk kalah jin ireh danag ayuk pon ineh petaget jah rome

Akouk peh yeng mojam konak bank petuboh rigit amik dekuk neh akouk peh yeng pun bank.

Yah kolong amik tong ume' ineh, paling pinek ineh asouk, awu ineh deg. Ineh yah kolong amik, kojam kek ineh Pun peh yah juit- juit sig-sig ineh. Anah ireh. Yeng akouk mojam, akouk, yeng pun akouk peronah nat kolong Jah ineh juit kojam kik, juit jau.

Tosoq jian yah keningat kik ineh tosok lakeik penatai ireh lobuk ireh tuen. Pun ngaran neh yeng akeuk ingat lakeik yang penatai ireh ineh, ireh Melayu eh, penatai ireh, noput ireh tong bek patai ineh. Yah ineh tosoq koluk keninik kik.

Yeng pun ineuk-ineuk nanuek langit kik tong tenonu sumat akeuk mojam keh tuek bersyukur tuek akuek ngan tuan tong langit tenonu

tuvu yah pongah nalek amik ineh, yah sajak nalek nalek amik dik sineh ineh, tangoh, atau peh uviek yah nalek amik sineh..yah keluno amik ineh parai, ineh yah keluno amik sineh, jiak urip

pun peritah daleh amik monak yah kejian ngan amik ,semua inouk yah nonak ngan amik, jin penguman, avik peh inouk nonak ngan amik..avik peh line nouk neh monak amik sitouk ineh, ayuk amik jiak pani, penolong ngan amik ineh, pinek peh eh nanouk neh monak amik tong umerk

Dan kik pun jalan juk nin tai petonak, akouk juk tai petonak- petonak manouk main akouk dan kik juk pun jalan juk tai petonak. Juk tai petonak main bon. Dekuk yah koluk kik main bon.

"dalem kojam kik keroja sekulah yah sat manouk ineh keroja ""bi"" rawah ""bm"" ,ineh yah paling sat manouk tong akouk."

"Adui pengawu yah ayuk kik juk petonak ineh, manouk ""bag"",manouk ajat ngan ireh dan kik, dan pun adui juk pongah ayuk kik juk petonak .Du'kuk kik juk koluk petonak ineh, ayuk kik sukat manouk ,akouk kik juk alek rigit, ayuk kik jual ngan ireh, ataupun manouk hadiah monak ireh saguhati jin akouk "

Langit marung ineh tada neh langit ineh jiak. Niah eh jiak, akouk sukat tai melakau, tai manouk adui, manouk keroja. Dan neh yeng keh, yeng akouk mukuk ngate tong lamin. Keh.

Pinek nan kolong amik tong umek, barang yah konak modoq, konak kelavet ineh bi, kolong amik tong umek ineh selain neh jin aseuk jin mew ineh. Neh kolong amik tong umek, modoq, kelavet, avik neh kutun-kutun boken konak diah konak ineh.

Yeng pun kejian, yeng pun kesat neh. Barang lobuk yah konak yah terutamanya neh yah lalek sat ineh yalah ubat daen. Kuk sat daen nouk neh, tasak. Pengejian jah keluak ineh yah konak barang tabang sangep ineh sukat ayuk ulouk eh. Ineh pengejian.

Tulan tan kik pengawu iteuk ineh, asen yah pun boteq-boteq natei warna kuning ineh yan neh tan kek pengawu iteuk, avik eh kutun boken jah keluak ineh. Ireh ineh tan kek pengawu yah pernah tan kik.

Keh masa kik umon sau akuek Irei pun konep kik juk bawai sekulah koluk pun keroja kaluek pun adui koluk pun lamin koluk pun umek koluk pun ireh pinek-pinek lah keh.

Ateg langit tong inak amik ineh, pane, erei..gonin eh, yeng eh gonin. Terk eh, ineh tateg langit tong inak amik lak itey. Yeng pun ayuk neh jiak jiak.

Yeng. Akouk yeng motit sapik. tapik, pun ireh tamen ataupun ireh viik kik, pun ireh mojam motit sapik um main sapik ineh um Keh.

Yeng pun kirak kik tong joh udey langit, tajak neh ineh ineh ineh tue eh langit itouk tong siran siran peh gatik duman gatik langit ineh, sajak langit. <noise>

Yah tan kik pengawu itouk, um konak ulouk pakey pon..konak ulouk pakey laptop, jadi ineh mengajan akouk ayuk kik jadi..ayuk kik sukat manouk inouk inouk um ineh tolong akouk lah.

Yeng akeuk kalek mojam yah al- al ineh. Tulan ineuk eh dalem tan kik dalem konep kik, yeng akeuk kalek mojam eh yah ineh. Akeuk yeng pernah nat tulan ineh. Konak nat taop tong daleh kah, jian nat taop tong daleh amik, jiak nat sentiasa neh pun warna.

Pun, pun. Ireh vik kik itouk la, ireh tinen tamen kik. Keh. Pun ireh sukat motit sapik, pun ireh sukat sagak dalem piak dauk sapik ineh. Tajak pun. Keh.

Yeng pun akouk motit sapik, tapi ta- erei mukun topun kik pun motit sapik. Ireh ume' amik ineh pun motit sapik, ireh inen neh ateg kelunan mojam motit sapik tong ume' amik ineh, yah mukun puk ineh. Ireh ineh motit sapik, akouk yeng akouk motit sapik.

Yah keriet kik ineh akuek pun rigit akuek pun erei barang ketang akuek pun tabang sagep akuek pun tinen tamen akuek pun ireh padik akuek pun kuman

Kitang lamin yah jian menat pongah naneuk kik ineh, bunga, bunga naneuk jin astro bek erei. Straw bek. Ineh kitang lamin yah en bagik kik jiak nat eh neuk kik sineh. Avik ne mopa eh mengitang eh.

Akouk koluk nat serita ireh drama korea, dalem seritak ineh, ineh yah manaouk akouk pun konep kek- konep kek meriyet lah menat yah eh seritak seritak korea, seritak orang putih. Koluk akouk.

Le'terk ireh anag sik tong bengosak amik ineh ; ireh kle'terk pepauk, kle'terk pagem, tai moruk tong berk, tai tun jin batouk. ineh le'terk ireh anag sik sineh. avik kle'terk bon, kle'terk penyipak, ireh kle'terk tong umerk amik.

Dan akouk kan, akouk lobih koluk mukuk tong lamin jin musit. Dekuk neh inouk? Akouk mukuk tong lamin, akouk sukat manouk adui kik, manouk keroja kik, manouk inouk-inouk yah koluk kik lah. Awu ineh, erei kalau akouk musit dak, pinek-pinek piak. Ineh koleg kik.

Surat tobai atau peh surat mani tolong ngan peritah, barak lauwk, barak perisak amik..pun peritah sukat tolong..avik surat inouk nin amik melakau tong jah daleh, surat tobai tong rasmi, tong le'terk..tong ume' amik..ineh surat ineh..

um ramey adui nouk amik ineh, yeng yeng peh amik manouk ramey kesomai. um Kesomai itouk amik manouk bulan puluk duah lah. Dan amik manouk bulan puluk duah, amik tai ngabang, amik tai um mapun ireh padik, ireh kelunan.

Pengomen eh jian ngan monak wat ineh, yeng pun eh jian ngan monak wat..dan amik itouk ineh, jah tangoh ineh tuwerk..yeng pun menimah konak pengejian neh.. jian neh de'kuk tong lauwk ulouk ineh sukat ulouk muat, sukat ulouk peguak..au ulouk kuman..du'kuk neh yeng pun ujau yeng pun yah boken kinan ulouk..jin tangoh.

Ayuk amik yeng sukat pakey pon ineh, tong sekulah. Dan somah somah, sukat amik pakey pon. Jah dan tai tong sekulah ineh, yeng sukat pakey pon yeng sukat min pon.

Posot yah paling kolerk kik ineh pengen, pengen ineh akuek sukat um mobet inuek ngaran mobet, mobet rasa sat rasa yang jiak ngan ineh akuek sukat um yeng akuek sukat alek uwat alek gan kelak

Amak yah lalek kebosau tong daleh amik ineh, yan neh mager buri, yan neh ireh anag bi melutat, vat. Ineh eh amak lalek kebosau amik tong daleh amik ineh. Dekuk pinek ireh anag nanouk neh. <noise>

Konak penganouk ireh tong daleh jah peh, keh bi kek penganouk amik udi. Somah amik erei mukuk tong jah inak, ineh amik tai maseg awu ineh, udi. Sik koluk amik sik juk erei juk kirak amik sukat, ineh nale' amik.

yeng akouk mojam konak bank petuboh rigit amik, tapik setiap dan inouk inouk juk masek sineh, bantuan juk masek sineh, yeng eh pun masek avik ireh yah mauk pun ngaran alek rigit ineh, yeng pun rigit ineh masek, anah ireh jah keluak masek, anah ireh jah keluak yeng jadi

owk...posot neh ayuk menyalau piken..niah menyalau piken, ayuk ulouk manouk adui, manouk keroja pinek..tusah ineh bi..au ineh tai ulouk, menyalau, tai ulouk posot, jadi ineh sukat menyalau piken ulouk..keh

Yah keriyet kik ineh dan keik kuman, dan ireh pun ramey pun pesta tong umerk..pun manouk adui tong umerk ineh..meriyet akouk du'kuk pun penguman avik ulouk sukat pojah, sukat kle'terk ayuk ulouk tosog ayuk ulouk miak sineh..ineh yah keriyet kik..